Ununuk wan irégmé nimiré wo noomé néjoow béloob ma: bufira, buruto, bubak, bubuur, bumobay, bujééla, son injéimimé, béél do bubokahé, buréém, bukool, bénéén to bugiyab bubokaboka do, bujiik, bumobay, busaas so nimi mé.